شوف يا عزيزي <hesitation> الإعتذار بشكل صحيح بيظهر احترامك ورغبتك في تصحيح الخطأ، علشان كذا اختار الوقت -ال- والمكان المناسبين كن صادق، ومباشر، قدم سبب الإعتذار ،اتحمل مسؤلية الأخطاء ،عبر عن مشاعرك قدم حل، أو تعويظ ،و-وأعطى اللى قدامك فرصة إنه يعبر و <hesitation> إلتزم بالتغيير.